सुबह तैयार होने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर करतो है। जैसे की मेरे दिनचर्या काम या दिन की सुरुवात के लिए तैयारी करनी होत है। लेकिन सामान्यतः मुझे सुभः तैयार होने में बीस से तीस मिनट तक का समय लग जात है। उठने के बाद मुँह धोना, हाथ धोना, मुँह धोना। लगभग पाँच मिनट कपड़े बदलना पाँच मिनट नाश्ता या हल्की चीज़ें तैयार करना। दस या पंद्रह मिनट किसी खासकर के लिए अंतिम तैयारियाँ पाँच मिनट यह समय और अधिक बढ़ सकता है। अगर विशेष तैयारी की जरूरत हो जैसे की महत्वपूरण मीटिंग या इवेंट के लिए तैयार होना हो तो अधिक समय बढ़ जाता है। या अधिक समय तैयार होने में लगत है। ऐसे ही अन्य अन्य कामों में अन्य अन्य जगह अन्य अन्य प्रकार से समय लग जातो है।